நான் தேர்வு செய்தால், நான் பொது போக்குவரத்தை நோக்கி சாய்ந்திருக்கலாம். இது பெரும்பாலும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றது மற்றும் வாகனம் ஓட்டுவதை விட குறைவான மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும், குறிப்பாக போக்குவரத்து மற்றும் பார்க்கிங் ஒரு தொந்தரவாக இருக்கும் பிஸியான பகுதிகளில். சாலையில் கவனம் செலுத்தும் அழுத்தம் இல்லாமல் ஓய்வெடுக்கவும், படிக்கவும் அல்லது இசையைக் கேட்கவும் பொதுப் போக்குவரத்து உங்களுக்கு நேரத்தை அளிக்கும். இருப்பினும், உங்கள் சொந்த காரை ஓட்டுவது வசதி, நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் தனியுரிமை ஆகியவற்றை வழங்குகிறது, இது நீண்ட பயணங்களுக்கு அல்லது பொதுப் போக்குவரத்தை அணுக முடியாதபோது குறிப்பாக உதவியாக இருக்கும்.